أنو نقراو تاريخ بلادنا حاجه باهيا، أما أن تكون ماده مطولا هي الحاجه الخايبا يعني، هي لازم تكون ماده لازم نعرفو شنوا صار في البلاد و شنوا صار مش حتى تاريخ البلاد كاهو، تاريخ حتى العالم الكل، أما منركزوش معاه ياسر خاطر لفات لفات سبحان الله، لفات فات منركزوش ياسر و ماغير تفاصيل.